أول شي لازم العشاء يكون خفيف، يعني زبادي والا حاجة، بعدين، حاول ابتعد عن التلفزيون والاشياء هذي وتنام بدري. يعني المشكلة في العشاء، العشاء الثقيل هواللي يسبب لك مشكلة في النوم.